Lewru Julaay ɗoo kam, lewru jeeɗiɗi to waranii yam, walaa ko mi nuumtotoo bannda haala siwtaare, haala pijirle, haala yiiduki e himɓeeji. Wakkati ɗoo kam, janngille pat maɓɓan, nden boo ɗon pijirle feere-feere, ɗon mooɓgalji feere-feere kawtay-ɗi pija, himɓeeji kawta pija, ngima, ngama.